tutɨtɨɨlɨ wǝ lǝ wǝ neri wɨ kaamɨ vueyǝ. Neri vue mɨ oyukpɛlɨpǝ. ǝǝ vueye neri wɔɔ kperivue ŋ nǝǝwe oo wǝ aŋ gbeɖǝ nɛ ye sierɨ yɨŋ fɨ rǝ ǝkpǝǝkǝ? yo ko yɨŋ ta ekpericii yɨŋ fɨ yɨŋ bǝ. atɛɛ lä atɛɛkǝ ǝ pǝ sǝɖǝ ǝ sǝdɨ kpotokpoto vǝnɨŋ e lée sierɨ e nyi ofuŋyi vǝ e le nyi ofuŋyi e lée sierɨ wɔɔ asɩɛrɩ kpericiiwe la pɔlʊwǝ fɛɛwe wɨ kpoopu wɨ teeri ǝfa sʊrʊ ǝ fe kpii rɨ fuŋwe oturu <hesitation> wɨle piipi wɔɔ wɨ yaroŋuŋkǝ oturu wɨla pa wɨle wi wɨŋ ɖɛ aca naŋɖǝ esi ko wɔɔ wɨla lɛ. Rɨkɨsa vǝnɨŋ le pe wi lǝ wǝ ɖǝ kǝŋ wǝ fiwe olo wo elesie gbeɖɨwe lǝ lɨ wɔɔ oturu o lóo wo gbeɖɨwe lǝ mǝrǝ mɨŋkɨsa ko wɔɔ wǝ olo worɨ kɔɔ oturu ya lǝ́ǝ kǝŋ ya lǝŋ opoturu cɛŋkalʊ wɔɔ lǝ tɨ lǝ lɨkɨsa otu a láa kpɛŋɖɨ rɨ amɨ kpɛŋɖɨ omutoolu oturu ɖopo kuru ko wɔɔ oturu e leh gbeɖǝ wɔɔ pekɨ etierɨ le enyiŋkǝ wɔɔ omwɛŋ wɨ lóo ko cɛŋ ceŋceŋ cɛŋ ceŋceŋ oturu lo kuru sɩsɩɛrɩ e mɨ rirɨ. arɛɛpǝ pɨ lée sierɨ akɛnyɔŋpɓ akʊraŋ, anɛŋ oturu pɨle tierɨ le enyiŋkǝ. wɨ lǝ lǝrɨ gbeɖǝ lǝ ɖǝ kɨtɨŋkǝ ne sie wǝ. ɖo ekperiye yɨ lǝ wɨ lǝ yɨ lǝ kpokpokpoo kɛkʊraŋ lǝ le ɖɨwe lée yee kɛkʊraŋ gbi wǝ ɖɨwe ɖo ku cɛŋwɨkpɛŋ lɨŋ ce mɨkuru rɨŋ kpɛ gbi. Rɨkɨsa vǝnɨŋ lo kuru oturu ye ce yenyiŋɖǝ ya sɔ vue wǝǝ. kɨto mɨ nɛŋɖǝ sa ne nyiŋ lo ku cɛŋwǝ fɛɛ ne nyiŋɖɨ napa sɔ vue. gbeɖǝ e le gǝ vue ko wǝ pɨla sɔ mɨrɨ pɨ lǝ́ǝ fɨrɨ pɩŋ pɨle nyiŋɖǝ e pe si galiyǝ acɩnɩ ǝpǝ epe ǝpa wʊrʊrɨ a tɨ rɨ mɔte okooko elirɨ kɨ pɨ sirɨ mɨ kotokuwǝ atɛ oruyǝ esirɨ mɔɛ mɛŋwe wǝ mʊrʊ. Eciye apakǝyǝ koturu la mʊnʊ sɩsɩɛrɩ oturu a láa cɩnɩ gaali acɩnɩ rɨ la gaaliyǝ ǝ femɨ ri amaa ǝ fɨemiri mɨ esii amaa ǝ fɨ omu ŋuŋ meye meye kawǝke alokorǝ fɨ gbeɖǝ eyee sɔŋkpɛyǝ ǝ fɨ apacaka mɨ fuŋtuwǝ ǝ tɨ a ca akumɛ kawke gbeɖɨ sa eli ǝfeyee mawɛyǝ amɨca akumeke emɨri gbeɖǝ dɨŋ kpɛ leh yee otukpɨŋyǝ kaake pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨŋ sɔ vue kɩto kǝ nekenyiŋ ɖǝ na sɔ vue. mɨ vue ye ne ri na sɔ wɔɔ oyukpɛɛlɩpǝ wǝ ne ri maŋtɨ wǝ no fuu nǝ fɨ na <hesitation> maŋtɩ lo oyupǝ pɨ lǝǝwe kɨto ka wǝǝ nǝ fɨ wɛɛkpǝ wǝ nǝ tɨ maŋtɩ mɨ na wɔɔlʊ gbɔɛpese nǝ sǝrɨ a nayalɨ atɛlɩ mǝyǝǝnɨ ko nǝ fɨ ne kpii mɨ bɔli ma tɨraŋpǝ mɨ wɛɛkpǝ wǝ nǝ fɨ yee oyupɨwe ne ri oo wǝ ke gǝŋ oyupɩsa mɨ ma ga maŋtɩ yupɨsa ko wǝ pɨ lée yee pɨri vue. Olokorɨfɨ akɩtɩayupǝ eyee eri vue. Akɩtɩayupuwe ye yeepɨ yɨŋ fɨ nɛ? ya cɩnɩ gɩtɩarɨwe oturu yǝ kǝ tɨrɨ rɛ yǝ tɨrɨ mɨ mɔte rɛ yǝ tɨrɨ mɨ ɖurǝ acaka maŋtɩyǝ ǝfɨ maŋtɩ acaka afɔrʊ gɩtiarɨwe ǝ fɨ ekpiirɨ ɖansierǝ. amɨsɩrɩ amɨsɩrɩ amɨsɩrɩ vǝ oloturu ɖe yee apɔŋpǝ wɔɔ omɨco mɛŋ omɨcomɛŋ wǝ olopo co mɛŋwe wɔɔ amaa gbɨ mɛŋwe oyupɨwe gɩtɩwaarǝ we lǝ kǝ elekpii mɛŋ wɔɔ gbɨ sɩsɩrɩ dʊtʊrɨwe ga tɛrɨ oŋuŋkɨwe wɔɔ dʊtʊrɨwe ɖɨŋ ba lɨŋ nɨŋ oturu ɖeɖe apɔŋpǝ ya lo ru rɨ oyupɨwe lo oŋuŋkǝ oturu eletie lä atɛlɩ tui mɨ wɛɛkpǝ mɨ abɔɛpese tui atɨrŋpǝ mɨ bɔli lée ekpiikǝ ko oturu a la ma wɨ lǝ kpɨ sɩsɩrɩ opolu gbomarǝ ekpii suyo oo kpɔwǝ wǝ olo tuku ǝ lǝ fɨ ekpii oturu ǝ lǝ fɨ e leh ri vueyǝ alo kore yee oyumwɛɛrɩpǝ yoko yɨŋ sie ri we wɔɔ esie riwe wɨla mwɛɛrɩ ko wɔɔ oyumwɛɛrɩpǝ la nɛŋ wǝǝ opotoŋ eriye asɔ aŋɔrɔ o tu kǝ fɨ toŋ kama pɨtoŋ wɩɩɩ pɨŋ gbɨ dʊtʊrǝ dɨdɨŋ tɨ nyɩnɩ rɨ pɨ. wǝ dʊtʊrɨ we ɖǝ kpɨ lǝ kpɨ lǝ kpɨ lǝ kpɨ wǝ la nyɩrɩ tɩ wɨlo ru apɔŋ ala la nyɩŋ apɔŋ mwɛɛrɩpǝ kǝ pɨya pɨ le ze royupɨwe wɔɔ oturu ele cǝpɨ epe kpii lǝ awɛtui mɨ ogboma tui atɛlɩ tui mɨ abɔlu tui ma atɨraŋtuiyǝ ko oturu la wɔ la gbɔpese sa mɨ bʊlarɨsa ǝlǝ sǝrɨ ele kpii ko lö yupǝ pɨle pie. lö vue lo tuwu wɨ láa raŋ paa ruŋɖu la nɛŋwɨ sa maŋtɩ wǝ nǝ fɨ nǝ tɨ ne yeemɨsa wɨ la saŋ sɩsɩɛrɩ. Ne ri ŋwɨ oo gbeɖǝ ɖi rɨ tukapatɩwʊ paa.